Pues comid ni run giud danunu ni rnix fuerz danunu ni na bzá, nila bzá ngaz velna gaw naxni cun- rnix-rnixni fuerz liga nú gani hierro nú gani ni nix rnixni fuerz liga, tchi cun býa zega, ra bya rënny rnii raba gaw ni rnix gani fuerz liga, <hesitation> nila cuñah rni raba belna <hesitation> tchay na cuñah rnix ni fuerz rni raba cun este ra, niza ra comid velna gaw nax, velna frït, velna giny-doh, velna tchay ga nani rni raba, rni ra doctor va per danunu rdaw ganu rathe niniva tchi nix ga rnix ni fuerz danuun zëny zlua nare va, rebia